सच्चाई ऐसा शब्द है और ऐसा चीज है जो सच नही बोलथ है। तो सच्चा आदमी नही है झूठ बोलथ है। तो ओकर कोई इज्जत नही होथे अउ। ओकर सच के भी लोग झूठ मानथे। एकर बर सच बोले के चाही। सच बोलेले आदमी छोटा नही हो जाथे।